بفضل أعيش فوق الشجر،- المبني فوق الشجر، البيت المبني فوق الشجر، إذا وقعت حتقع في الأرض، لكن المبني في البحر يمكن يجي سيل، يجي الدميرة مش سيل، يجي فيضانات، هدام يجي يشيلو، ما زي <hesitation> في الشجر، الشجر دي مضمون و سمحة.